Verdura jare frutareta mbaeti jaureta ara ñavo amope ipuere ˂hesitation˃ mopeti vece por dia pe jare jukurei yara yae semana pe jaeñoma siete vece jaeko jau amovesepe mbapaya, manzana jare durazno jokua reta no.